يعني نعتجد انه الواحد اذا ما كان اساسا عنده اضطراب نفسي او اشي فهو بالطبيعي راح بيكون بيعيش الواجع الا اذا كان هو خارج من صدمة خارج من مشكلة نفسية كبيرة فممكن يحس اشي انه هو يعني مضطرب نفسيا او ان هو مش عايش الحياة فممكن يستعين هيكي بطبيب.